Zaho zane anaty fiaina-niainako ambone tane eto mariny maha olombelony ahy mbola tsy nihoatsa hafa tsy eto amdagasikara de tsy hitako zane ze ho ambara amezay firenena fire ty nandehanako, firenena no tsy nadehanako, firy ty fa hitako, firy ty mbola tsy hitako